जनवरी महीना काजे आदिवासी भीली भाषा में पोस्मास कहो। जो सियलान दाहड़ा मतलब ठणन ठणन दाहड़ा चे गॉंव। आओने <hesitation> चालत रहो परते इरं पाने वालनो। खेती में चोना वाय रहो चे चानान पाने वालनो काई भी खेती में। काम करते हैं महीना में चालत रहें दुसरों काम चे आगती वार। आये तेरे तईयारी करने ना सो इन महीना में चालें वारू महीना। को आये रहें ठंड लागे तिवारू लागे वारू मौसम रहें।